اكثغ شي ساهم بتكوين حياتي واثر علي كلش ، كنتو احب بنت بالكلية وهي تحبني - فحكيتو مع اصدقائي انو اغيد اخطبا وهاي، قلولي لأ ديربالك - ثاني يوم ثنين من اصدقائي غاحو خطبوها - فمن هذيك بعد ما اعتمد على أي ويحد وبعد ما احكي اسراري للبشر ، وبوقتا حيل حيل موقف عصيب صغتو بينو